والله ما أدري إذا كنت أعرف أزرع ولا لأ بس بجرب، و-ودمني مضطر بجرب مرة واثنين وثلاثة، بزرع الأشياء الضرورية الأول لين ما أتعلم، طماط ،بطاط.، الطماط لها بذور تنحط بالأرض وتنزرع والبطاط <hesitation> تتحط في الأرظ وتتبرعم هي.